Gnandro latsinainy da <hesitation> hum andro voalohany andro voalohany zany andro latsinainy da gnatsaiko ao voalohany la vo mieritseritsy andro latsinainy aho da ny famonjena ny asa famonjena fenara famonjena raha tokony hatao iaby iaby